Tinchlanishga harakat qilaman atrofdagi belgilarni kuzataman agar telefonimda internet bo'lsa xarita ilovasidan foydalanaman aholidan yo'l so'rashdan tortinmayman odatda odamlar yordam berishga tayyor turist axborot markazini yoki politsiya bo'limini topishga harakat qilaman.